Okee <hesitation> nle b’echinokpa ee and so n gaa abun m’uklo yan ma ngaa loje nwu nge goje nge giili k’achẹnyilọ mlẹ k’achẹnya duu <hesitation> nge g’uklo ọchọchi apl’ojahata alọ ke ge giili nme ẹpl’ojahata ọma jaa gboj’ẹhili chẹẹ ojẹhili ọmaa alọ ge gwu nm’eg’uklo ọdin kai gwu nm’eg’uklo ai t’ọlẹ aliye gwa, aliye gwa al’odre tine ale le then chẹẹ ale bẹchẹ nyọ gaa lọọ oklobiam ei ma ọma ge j’ẹchi la ega noi j’ẹchi la bọọ aa abọọ nge kla pio so oche gam l’ode yẹyẹi je lẹi kw’ẹchi. Ekọchẹ i doche ku fiva olẹchi na lọ ge je lọọ, ọchẹ noi doche kọọ ikpeyi o lọnọ tọọ alọi jẹ chi lẹ duu so nge clabọọ maybe nmẹẹ pl’ojẹhili kọọ nẹnẹ nm’eko nun l’odre le liye gwa ọma, nle bẹchẹ i teginu ẹẹ alọ ge ba jaa nyọ gaa gboo oji dooduma ne iko ka lọ a… icause abo ku pio dee kọọ ode koo oche aa oleko n’ọche i gwu kpakpan so eko hin ekohimma leya abọ na klabọọ aa achohi oche eyeyei gee yọi wa, abo che eyeyeyei yoi waa agaa habuwa taganma agee yoi jechi loo. Acho himma ikpeyi, achohimma ip’ukpanu, achohimma ikpo i lono tuwaa, achohimma enmai wa Ema elamiya lẹ, ema gwonu meml’ẹdoo kw’inya so odee mbabooaa oche gam lodee je lẹyi kwọọ oke ee abun ke lodee je lẹyi kwọọ aa olebẹn kọọ ẹgẹ n’ọwọicho iyodee aa ohum ọtu duu ege n’oje ogaa hum otu leya ab’odee kẹ ẹẹchi ọma hum ọtu le duu a alọ gee t’achẹ abọ ẹyẹẹyẹi, ekohimma achẹ bii jen ne ga aleinyinyi kuwa ma ale je luwa fluflu achẹnya no y’ipu mbabọọa ohi k’uwa achẹ ne lẹya emiije no i tuwa abọn ega bọọ liya mẹmloche ẹyẹyẹyẹi alo lof labo tuwa eko je luwa ke gaa lije kuwa gba ekohimma ekei wai gbije aa but ach’ohimma ige gban ọma o dee ko yeyi a and abalọ kei baabọọ kpọọ a ikohimma alọ ge ma amia, ekohimma alọ ge maa acho he julugu ge wa gaa hachẹ ejelugu el’amiya yuaa eluwa kpo waa bọọ edọọ kalọ nyọ l’idahanda tine gbọbu acho gbẹẹnyọ kaa gee alọi ge lei kw’aachẹ eno l’odeen no loo amia iyuwa alọi jẹga na mia yuwa nman ma Higboẹ gọ maa alọ leyi kw’ajẹ gẹẹẹ mẹml’acho gbiine eko dooduma nalọ l’ọda ẹgọma maa alọ l’acho gbiine higwu ke lelaa ka luwa then chẹẹ eke lọọ uu ọkpa je lalọ kalọ ke luwa ya lọhi, higb’ẹgọmaa odee aa oche lọọ ku jeyi gaga and uklọ ọma jumeyi ọdin kun gee alọ gee maachẹ gee yọi taalọ abọ no ge yọi jẹchi lalọọ ge yọi jodee ko je ẹyẹyẹi lalọ kalọ yọi taachẹ abọ oge jẹ ogee jalọ ikpeyi lọọ lọhi because alọ ma kahinii odeea ge tachẹ abọ ọwẹ k’ọlaalọ bọọ a bọ ohigbọdin kahinin ọdoya iyọn ma ije a kpaakpa oge yọ oyọ wa bọn, so ogee lọhi ọdin kalọ l’achẹ maa no ge yọi taalọ abọ no ge yọi labọ kw’alọ okonu then chẹẹ alọ ke yọi biọ wẹ aya ọma duu aa ke yọi t’achẹ k’ipọle mbabọọ a abọ so ogee chọ lọọ ge lọhi ogee chẹ lọọ gee lọhi and ọdọha nun ge no ke hum ọtuo ya kpọ aa anu we kọọ ehọ ohi ehee nge hẹhọ because ẹgẹ nun laa lipọlẹ a so alọ l’ajẹhọ alọ ge hẹhọ nge hẹhọ k’ochikapa, nge hẹhọ ke eje oge hum ọtu oya